Si 'n amicu mi dicissi ca voli fari chiù attività fìsica ma non ci arrinesci, ci cunsigghiassi di juncìrisi a àutri picchì fàrila sulu suliddu a voti po risultari chiù pisanti. Fari attività fìsica cu àutri pirsuni, parrannu e babbiannu cu iddi, ni la fa pisari chiù picca.